कंगारू की अनोखी विशेषताएँ वोंकी लम्बी पूंछ, शक्तिशाली पिछने का पैर जैसी वो लम्बी कूद मरणा म सक्षम रेद. और खास पर्श जन थैला जेमा वो अपरा बच्चों ते रख्दा. जु कंगरु छ व सामाजिक जानवर होंद. और वो अपरा झुण्ड दगडी रहनु पसन्द करदा.